farþegum um Keflavíkurflugvöll fækkar um tæplega milljón í ár gangi spá Isavia eftir forstjóri Icelandair segir að fyrirtækið muni vaxa á árinu og að fækkunina megi rekja til annarra flugfélaga Hilmar Elísson sem bjargaði manni frá drukknun í

í Mosfellsbæ í gærkvöld segist einungis hafa verið hlekkur í keðju þeirra sem björguðu hann hafi verið á réttum stað á réttum tíma vinsældir

Bandaríkjaforseta

verulega á þeim rúma mánuði sem alríkisstofnanir voru lokaðar og hafa ekki verið minni síðan hann tók við embætti lokunin kostaði skattgreiðendur ellefu milljarða dala átakafundur var í samgöngunefnd Alþingis í dag vegna formennsku Bergþórs Ólasonar minnihlutinn vildi víkja honum frá en meirihlutinn vísaði tillögunni frá og sagði það ekki jafngilda stuðningi kærunefnd útboðsmála hefur ákveðið

að samningar vegna viðbyggingar við stjórnarráðshúsið verði stöðvaðir kærendur vilja að felld verði úr gildi ákvörðun um

farþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll fækkar í ár í fyrsta skipti í áratug gangi spá Isavia eftir forstjóri Icelandair segir að á sama tíma sé gert ráð fyrir tíu prósenta vexti hjá félaginu á hverju ári gefur Isavia út spá sína um fjölda farþega sem fara um Keflavíkurflugvöll en spáin er byggð á áætlunum flugfélaganna spáin fyrir tvö þúsund og nítján

var kynnt í morgun samkvæmt spánni fækkar farþegum sem fara um Keflavíkurflugvöll um tæplega níu prósent á árinu þar munar mest um svokallaða

sem fara aldrei út úr flugstöðinni

um tæplega nítján prósent

að lækka úr níu komma átta milljónum farþega niður í rétt rúmlega átta komma níu milljónir farþega og það er vegna þess að það er framboðsminnkun í fyrsta skipti í mörg ár þetta yrði í fyrsta skipti frá tvö þúsund og níu sem farþegum um Keflavíkurflugvöll fækkar á milli ára heildarfjöldi áfangastaða í sumar verður áttatíu og ein sem er fækkun um tuttugu frá því í fyrra hlynur segir það þó jákvætt að farþegum sem fara inn í landið fækki mun minna en farþegum sem fara aldrei út úr flugstöðinni við getum líka snúið þessu við og sagt að

búinn að vera undanfarin ár tíu tuttugu þrjátíu prósent á hverju einasta ári hefur kannski ekki verið eðlilegur þannig að

minnkunin hjá Icelandair eru menn hins vegar brattir þrátt fyrir þessa spá við erum með okkar áætlun í gangi og vinnum eftir henni og við sögðum okkar hluthöfum frá því í byrjun desember hvað við værum að vinna með inn á næsta ár og það er í kringum tíu prósenta vöxt vöxt það er

okkar og og það er enn sú forsenda sem við erum að vinna með inn á árið þannig að þessi spá gangi hún eftir

ekki hafa nein áhrif á ykkur nei við erum að hóflegum vexti þannig að önnur félög eru bara að minnka svona mikið

það hefur þessi áhrif sem Isavia talaði

ekki hafa nein áhrif á ykkar starfsfólk á jörðu niðri í Keflavík við erum að gera þannig að við erum að fjölga starfsfólki í sumar út af aukningunni hjá okkur hlynur segir að ekki sé ástæða til að hafa miklar áhyggjur af næstu árum

og við höfum fulla trú á því að Ísland verði áfram

áhugaverður áfangastaður til framtíðar þannig að við sjáum þetta aftur snúast við árið árið tvö þúsund og tuttugu kannski ekki á sama hraða og var áður eðlilegum hraða um nokkur prósent á hverju ári Þórdís Kolbrún farþegum fækkar um milljón eða tæplega níu prósent

ég hélt að fækkunin yrði meiri á sama máli hvað það varðar

að hafa áhyggjur af því

þessi fækkun gæti haft en ef þetta rætist þá er

frá drukknun í í Mosfellsbæ í gærkvöld segir viðbrögð sín hafa verið ósjálfráð og hann hafi bara verið hlekkur í keðju þeirra sem

björguðu manninum tuttugu og fimm ára karlmaður sem nærri var drukknaður í

í Mosfellsbæ í gærkvöld er á batavegi snör viðbrögð allra urðu til þess að hann komst mjög fljótt á spítala slysið varð um

í gærkvöld maðurinn hafði verið í lauginni með tveimur vinum sínum en þeir voru farnir upp úr og var maðurinn að kafa það varð manninum til lífs

Hilmar Elísson tók eftir því að ekki var allt með felldu já svona fljótlega hann lá svoleiðis á botninum að það var ekki alveg

átti að vera og hvað hvað hvað gerðirðu ég reyndi að tilraun

annarri þá náði ég niður og tók hann upp kallaði ég á hjálp til að ná honum upp á bakkann

þar sem starfsfólk laugarinnar kom að sem og sjúkraflutningamaður sem var þar í heitum potti var var hann kominn með meðvitund þarna á bakkanum

svo fór hann að sýna lífsmark og

voru þeir snöggir á staðinn já mér fannst það þeir voru mjög snöggir svona um tvær mínútur eða eitthvað svoleiðis

hafi runnið upp fyrir honum síðar maður gerir bara hlutinn þegar þetta er að gerast og er ekki neitt að hugsa bara framkvæmir

eftir á fær maður svona

gera svona gott verk að sjálfsögðu sjálfsögðu en ég var bara hlekkur í keðju þarna var bara á réttum stað á réttum tíma tap bandaríska ríkisins af rúmlega

stofnana nemur ellefu milljörðum dala eða nærri tvisvar sinnum þeirri upphæð sem Bandaríkjaforseti vildi fá til að byggja múr við landamæri Mexíkó ólöglegir flóttamenn sem fóru um landamærin í fyrra hafa ekki verið færri í nær fjörutíu ár þetta er lengsta lokun opinberra stofnana í sögu Bandaríkjanna þrjátíu og fimm dagar og kostaði skattgreiðendur andvirði þrettán hundruð milljarða íslenskra króna rétt er að geta þess að talið er

að um átta af þessum ellefu milljörðum dala muni skila sér aftur inn í hagkerfið sem kunnugt er má segja að Trump hafi tekið fjárlögin í gíslingu hann krafðist þess að fá um sex milljarða dala til þess að byggja múrinn sem hann lofaði í kosningabaráttunni demókratar sögðu nei og segja enn Trump segir þetta nauðsynlegt til þess að stemma stigu við taumlausum straumi flóttamanna yfir landamærin opinberar tölur í

segja hins vegar allt aðra sögu í fyrra fóru færri ólöglegir flóttamenn yfir landamærin við Mexíkó en nokkru sinni síðan nítján hundruð sjötíu og eitt og þeim hefur fækkað stöðugt frá árinu tvö þúsund vinsældir Trumps hafa minnkað verulega á þeim tíma sem stofnanir hafa verið lokaðar og átta hundruð þúsund starfsmenn

verið án launa samkvæmt könnun Gallups eru einungis þrjátíu og sjö prósent Bandaríkjamanna ánægð með forsetann og þarf að fara aftur til Reagans á níunda áratug síðustu aldar til að finna jafnlága tölu eldri naut verulegra vinsælda eftir tvö ár í embætti en tókst þrátt fyrir það ekki að ná endurkjöri sonur hans naut einnig nokkurra vinsælda en rétt um helmingur Bandaríkjamanna starfsmannavelta Trumps hefur verið gríðarlega mikil á fyrstu tveimur árunum og miklu meiri en hjá fimm síðustu forverum hans eins og þessi mynd sýnir glögglega hins vegar getur Trump státað af jákvæðum hagtölum atvinnuleysi er í sögulegu lágmarki og launaskrið hefur aukist hratt á síðustu mánuðum staða efnahagsmála skiptir alltaf miklu máli þegar kemur að kosningum hvort það muni gagnast Trump er enn of snemmt að segja til um

um af fréttum síðustu daga er ljóst að mjög margir demókratar vilja etja kappi við hann eftir eitt og hálft ár ný könnun sem kunngerð var fyrir viku sýnir að þeir myndu allir sigra Trump ef kosið yrði núna en þess ber að geta að fyrirtækið sem framkvæmdi þá könnun hefur löngum þótt draga taum demókrataflokksins framtíð verðlaunatillögu um viðbyggingu við

hálfgerðu uppnámi eftir úrskurð kærunefndar útboðsmála sem hefur ákveðið að Framkvæmdasýsla ríkisins og forsætisráðuneytið skuli stöðva alla samningsgerð í kjölfar Alþingi samþykkti fyrir tveimur árum að fela ríkisstjórninni að efna til samkeppni um viðbyggingu við stjórnarráðshúsið í tilefni

úrslit voru kynnt þriðja desember tillaga arkitektastofunnar

á tveggja hæða viðbyggingu varð hlutskörpust og þótti framúrskarandi heildarlausn sem dómnefnd mælti eindregið með til nánari útfærslu verðlaunaféð var sex milljónir tillaga andrúms arkitekta varð í öðru sæti húsið í þeirri tillögu er að hluta á þremur hæðum eins og flestar tillögurnar þeir kærðu samkeppnina sautjánda desember til kærunefndar útboðsmála og vilja að fellt verði úr gildi að veita fyrstu verðlaunin og biðja líka um álit á skaðabótaskyldu og málskostnaði kærunefndin tók bara á samkeppninni í ákvörðun sinni nú en á eftir að úrskurða um málið í heild gagnrýnin snýst fyrst og fremst um það hvort lýsingu á hönnunarsamkeppninni hafi verið breytt eftir tilskilinn tíma kærendurnir andrúm arkitektar telja að svo hafi verið og að breytingin hafi gefið svigrúm

til að minnka rými hússins tuttugu og sex dögum áður en skilafrestur rann út kærunefndin telur að dómnefndin hafi gert breytingar og að annmarkar á framkvæmd keppninnar hafi verið til þess fallnir að hafa áhrif á tillögurnar og þar með raska jafnræði þátttakenda því var samningsgerð í framhaldi af keppninni stöðvuð átakafundur var í umhverfis og samgöngunefnd Alþingis í morgun vegna formennsku Bergþórs Ólasonar þingmenn segja að virðing Alþingis og fastanefnda sé í húfi og spyrja hvort þingið sé yfir höfuð starfhæft þingflokksformenn stjórnarflokkanna segja að frávísunartillaga meirihlutans sé ekki stuðningsyfirlýsing við formennsku Bergþórs Bergþór Ólason og Gunnar Bragi Sveinsson settust aftur á þing síðastliðinn fimmtudag eftir að hafa verið í leyfi síðan í lok

voru gerðar opinberar þegar ríkisstjórnin tók við varð það að samkomulagi að formennska í þremur af átta fastanefndum Alþingis kom í hlut minnihlutans og fékk Miðflokkurinn formennsku í

umhverfisnefnd Bergþór var formaður nefndarinnar áður en hann fór í leyfið og settist því á ný í formannsstól á fundi nefndarinnar í morgun og ætlar að vera þar áfram ég reikna með

hlut og á meðan það er ekki tekið upp þá reikna ég með að ég haldi formennskunni í nefndinni atburðarásin kom minnihlutanum mjög á óvart og var hart tekist á um

minnihlutinn ásamt Rósu Björk Brynjólfsdóttur lagði til að Bergþór viki en það er ekki hægt samkvæmt þingsköpum nema leggja annan til meirihlutinn ásamt Bergþóri sjálfum og Karli Gauti Hjaltasyni vísaði því tillögunni frá við erum bara

reyna að gæta að ásýnd fastanefnda þingsins og virðingu Alþingis í mínum huga snýst þetta um virðingu Alþingis og og hvort Alþingi sé yfir höfuð starfhæft og þar með talið fastanefndirnar þetta snýst um virðingu Alþingis og þetta snýst um virðingu þingnefnda og virðingu við þá gesti

koma til okkar á nefndarfundi og að við höldum uppi ákveðnum prinsippum hér á þessu þingi og höldum þessu til streitu Jón Gunnarsson sem er talsmaður samgönguáætlunar tók síðan við formennsku undir lok fundarins og afgreiddi meirihluti nefndarmanna áætlunina úr nefnd með breytingartillögum um veggjöld sem mjög hefur verið deilt á samgönguáætlun hefur sem sagt verið afgreidd eftir langan tíma og miklar umræður í nefndinni og ég fagna því mjög Bergþór sat fundinn áfram og Björn Leví Gunnarsson sem

áheyrnarfulltrúi vék þess vegna af fundi byrjað var að reisa sjötíu kílómetra girðingu á landamærum Jótlands að Þýskalandi í gær tilgangurinn er að halda þýskum villisvínum frá Danmörku til þess að hindra að dönsk svín smitist af

Flensborg og henni á að ljúka í haust girðingin verður allt að einn og hálfur metri á hæð

getur ekki borist í menn en villisvín sem bera veiruna geta smitað venjuleg svín ef það gerðist myndi útflutningur Dana á svínakjöti hrynja en verðmæti hans nemur um tvö hundruð milljörðum íslenskra króna á ári danska þingið samþykkti girðinguna í fyrrasumar þrátt fyrir að afríska svínaflensan hafi enn ekki numið land í Þýskalandi en hún hefur komið upp í nágrannaríkjum Þýskalands verkefnisstjóri verksins segir að girðingin útiloki ekki að þýsk villisvín komist yfir landamærin en dragi verulega úr möguleikum á því verkið kostar einn og hálfan milljarð íslenskra króna og svínabændur þurfa að greiða þriðjung kostnaðarins hvorki bændur né náttúruverndarsinnar eru hrifnir af girðingunni

hraðbrautum er víðast hvar enginn hámarkshraði nefnd á vegum samgönguyfirvalda lagði nýlega til að taka upp hámarkshraða það er hins vegar vel hægt að fullyrða að hér í Þýskalandi er einkabílinn í hávegum hafður það sést til dæmis hérna á

þar sem stóru

sýningarsali og frelsið til að aka

þýskir fjölmiðlar greindu nýlega frá drögum að tillögum sérfræðinga á vegum samgönguyfirvalda tillögum sem miða að því að draga úr

var til var að setja hundrað og þrjátíu kílómetra hámarkshraða á þýskum hraðbrautum Þýskaland er eina ríkið í Evrópu þar sem ökumenn mega víðast hvar á hraðbrautum keyra eins hratt og þeir vilja tillagan hefur hins vegar hlotið viðtökur samgönguráðherra Þýskalands er á móti henni og hefur reyndar aflýst næstu fundum sérfræðinganefndarinnar stór hluti sama sinnis jafnvel þótt umhverfismál séu hér ofarlega á baugi

sem prýða á nýja íbúðabyggð í Reykjavík listamaðurinn segir að hugmyndin hafi kviknað vegna þess að Íslendingar þrái suðrænni andblæ í hversdagslífið pálmatrén eru tvö og þau verða í upphituðum í svokallaðri sem er nýtt íbúðahverfi sunnan Kleppsmýrarvegar og austan Sæbrautar listamaðurinn reiknar með að flytja pálmatrén inn frá Suður Evrópu og að þau vaxi og dafni í pálmatrén inn frá Suður Evrópu og að þau vaxi og dafni í

fyrir þetta hverfi þetta er í fyrsta sinn sem gert er ráð fyrir list í deiliskipulagi áður en hverfið er risið listaverkið kostar hundrað og fjörutíu milljónir sem eru hluti af lóðarhafar greiða því eitt prósent fyrir listsköpun í hverfinu en hvað með þá sem kæra sig ekki um að hafa pálmatré í bakgarðinum þá ætti kannski viðkomandi að leita sér að íbúð

þar sem að pálmatrén blasa ekki við þetta er jú bara í þessum einum áfanga

alls er gert ráð fyrir þrettán hundruð íbúðum þannig það er hægt að velja um marga staði einar Kastljósið ætlum að tala um kjör námsmanna

ræður ríkjum þessa dagana og frost því talsvert á landinu á morgun snjóar norðanlands en sunnan og vestanlands verður léttskýjað veður breytist svo lítið fyrr en komið er fram á föstudag Theodór Freyr

veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari Íslands í handbolta segir að það hafi verið erfitt þegar reynslumestu leikmenn Íslands

meiddust á h m þar hafi um sex hundruð landsleikir nánast þurrkast út á einu bretti það var dramatík í n b a deildinni í körfubolta í nótt knattspyrnustjóri Cardiff segir að hann hafi átt erfitt síðustu daga en nýr framherji liðsins sala fórst í flugslysi í síðustu viku farþegum um Keflavíkurflugvöll fækkar um tæplega milljón í ár gangi

spá Isavia eftir forstjóri Icelandair segir að fyrirtækið muni vaxa á árinu og að fækkunina megi rekja til annarra flugfélaga Hilmar Elísson sem bjargaði manni frá drukknun í Lágafellslaug í Mosfellsbæ í gærkvöld segist einungis hafa verið hlekkur í keðju þeirra sem björguðu hann hafi verið á réttum stað á réttum tíma vinsældir

verulega á þeim rúma mánuði sem

voru lokaðar og hafa ekki verið minni síðan hann tók við embætti lokunin kostaði skattgreiðendur ellefu milljarða dala átakafundur var í samgöngunefnd Alþingis í dag vegna formennsku Bergþórs Ólasonar minnihlutinn vildi víkja honum frá en meirihlutinn vísaði tillögunni frá og sagði það ekki jafngilda stuðningi kærunefnd útboðsmála hefur ákveðið að samningar vegna viðbyggingar við stjórnarráðshúsið verði stöðvaðir kærendur vilja að felld verði úr gildi

ákvörðun um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

eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúv punktur is en við